بالوقت الحالى حياتى هادئة الحمد لله ،وخالية من المغامرات ، ما بحكى رتيبة لكن بحكى هادئة ،اا- ممكن شى مغامرات صغيرة يومية ، مع أولادى -نو اا نفل برة البيت ، نطلع برية سفارى هكذا، لكن ما فى مغامرة كبيرة جمت بيها مؤخراً يعنى.